व्हीलबरो ही दोन चाक्यांची गाडी जेतून आमी खायचें। झाड आनी मोठी वस्तु घालुंक एका जाग्यां वैरसून। दुसऱ्या जागेर वारपी चाक्या खातार आमी खायचें। वस्तु एका जाग्यार सून दुसऱ्या जाग्यार वारप आनी। <hesitation> याद खातार आमचो टाइम वाचवता।